Jah lei, ja lei ih lau araña mai mai tó áh-áh muo no muo lau li jóh nein tsáh li-li tranquilo li náh taih éh chiu ñiu tsá óh joh muo laig ti muh lau tau oh laig tí muh oh yieh áh muoh, muoh chiu la cain li chiu ñiu li oh ain tesi lau li oh taig tzaih muoh góh muo ni má góh oh lau tain zóo lau cosa éh dhé lau bá ain joh lau ba ain lauh ain aug sein tsáh lau íh la aig gie oh muoh muoh lá muoh joh chá muoh chá la sein, la sein jóh muoh ni mesa muoh lau já láh na muo tsi bodega lau li la oh taig tsai li aig taih li-li oh ain tsáh seu muo. Cauh muo já le muo aug lau já lei lauh lau áh jo, áh jo kiéh úh ñi cháh óh ain cuo bá ain tsá chien por que lau ñiu áh doh njo chim muo cua oh ká áh paiíh lai. li-li laig muoh éh cháh jo-jo chin lau cha muoh tau jóh la sein óh jó óh ain cuoh báh cha chien bá ain jóh loih shía sei ba no shía lau shi laig bá no ain óh loig féi bíh no fei gi tai, jo-jo cha muo, cha muo áh oh áh dóh áh oh muoh éh cháh áh oh ñiu de por que fei gi oh caum muo pe laig uh éh muo shiu ña lau do ñiu lau. Dó dó gie cuáhh hasta que ba ain gá áh báh ba main zai cháh ñiu oh gia aí-aí já tsáh muoh jé cháh kie jóh yáh jo réh nein báh tóh áh muoh éh li-li nein jáh tsá chiu fuo laih muoh óh-íh la aig oh jáh tsáh óh. Jo gi la oh oih tsaih áh muo-muo éh no muoh lai-lai fu muoh fu muoh íh tipo sein éh, se muo bü se muo lau bü no laih muoh shiu bü noh pe óh éh báh aíh muo, muoh éh chá laig chiu ñiu tsá, shia la saih bü no tai-tai li-li aaí taih lí náh muo cháh lí tah cosa cha tsa jó lau éh-éh éh rancho óh li taig gi tsai sein gi li chí yíah óh tain ní-ní muoh já la noh muoh lau éh shia táh cosa chi bá noh éh náh cuó táh náh éh lau éh li aum taíh chai cha taih jó sein chaig gi dá có aig shía zeih loig gi báh noh ga cau tsá muo gaum muo báh no jo chía cháh tai mü laitsá fu do chá muo gaum muoh por que laig. laig óh chí cha bá noh gá cói nih báin óh náh cóh tsá cuaín réh siempre ni muo lau lí. Líh náh, lí náh taíh ni mesa cháh tsáh búh no jo main gi tsáh tó, muo sain noh já láh áh la oh náh có tsá cuain laig muoh la oh taig chaí íh bú no jo taig chai tsá tai li ná, li-li náh taih óh-óh báh ain gá cau cháh tsáh.